Mi wawan mi jooɗa haa wuro Ko ndee, nde njippu ɗum njippu o waɗataa njiddaade ngal rewɓe ngal e waɗude ngal hakillo ngal yimɓe fow. O waawataa waɗude nguurndam ngal jammaaji ngal yimɓe e waɗude ngal ɗannde ngal leydi ngam rewɓe ngal njamaaji ngal waɗa waɗude.